A btooti bjaa be tíw we ndu ugaadu mo, ugaadu mbúŋ, unan gí ngi wi ma. Unyaa wi yaaye bisosol, ndu usosol wi, ndu uraana san undagíwi, ndu udagi, ndu umada unto jódi ududuulu uga lot. Wee wi ga a btooti bjaa ma, tíw unanwi múusal, unan wi sosol, unan wi dagi.